أصل الكون موضوع معقد. شخصيًا، أؤمن بالنظرية العلمية، اللي تقول إن الكون بدأ من انفجار عظيم. لكن زادة، عندي فضول حول الأمور الروحية. ما نجمش نقول عندي إجابة نهائية.